<hesitation> Fomba fiasan'ny extincteur zegny, <hesitation> izy môkany le <hesitation> tavoahangy le karaha hoe misy ranoranon-draha agnatiny karaha ranontsavony agnatiny igny e, kaofa hamono afo zegny agnao e, juste kitihina fogna le raha amina vavany le mampiboaka le ranoranon-draha avy agnatiny de atao ambonin'le afo de maty afo i avake.